Ah zaho manokana aloha hum, zaho tsy hihina zay hena zay aho satria voalohany tsy voajanahary. Sady olombelo koa ro manamboatsy azy. Olo manampahaiza io raha manao avao zay. Tsy haiko amizay hoe hena ino raha iny hena iny, farany zaho tsy hihina anizao aho.